Itony aby ndraika ny karazagna vatomamy fantako: bômbô pecto a, bômbô joke a, a <hesitation> bômbô kopiko a, dia bômbô sesi- sôsety a, bombô lava tahony zany, dia a <hesitation> bômbô vola.